to mi joɗi ha nder moota mi ɗon dilla, say mi laari nayejo debbo na ko gorko ɗo dari mi yiɗi mi hokka mo kujeera am o joɗa mi waawan mi yaha mi umma say mi yaha mi tawa mo mi biya Allah sene aya korowal waɗu muyal jooɗu, to o sali, mi biyay aa waɗu muyal, miin kam ma mi somi be jonnde may mi heɓa mo ni mi lalliɓa mo ni o heɓa o joɗa ha dow korowal may, mi waawan ma mi nannga junngo maako to gorko mi waran mi resa mo ha pelle may o joɗa.